Peru, nden non endien ana ton. So a ƴeewii du, ɓe yimɓe non ittooɓe leɗɗe sanne, leɗɗe ɓaleeɓe. Minen mbiyata non. Maa du so a muuyi <hesitation> mbiya: tefaaje, ɗun kaa ittaɗe leɗɗe.